Keeriye yó̌o koonu okopiyǝ wɨ kaamɨ akʊ wɨrieŋkpǝ. Wɨrieŋkpǝ kǝ́ kuto wǝ́ wɨ lóo ku okopiyǝ?. Wɨrieŋkpǝ wɨ láa kpɛɛ lɛrǝ. Wɨ lóo ku okopiyǝ. Nɛɛɛ kǝ́ pɨ lǝ fɨ pɨ ŋ caa ŋkpɨ wɨrieŋkpɨsa, wɨtukpǝ, tukpǝǝ yǝ́ǝ fɨ yɨ ŋ caa wɨrieŋkpǝ. Yée sie kpɨ yɨ ŋ fɨ nɛ? yée sie kpɨ ǝvǝnɨŋ mɨŋ ǝ le ke ce lö koŋwǝ, wǝ́ a la laa fiiwe o lo tuu la naa la laa wʊ, ǝǝ oturu e leh sie wɨtukpɨwe, wɨtukpɨwe wɔɔ, wɨ lǝ kp wɨtakpǝ wɨyi wɨtokpoopukpakalapakalakpɨrɛ wɨ kpii, gbʊ wǝ́ yǝ́ǝ fǝ yǝ́ǝ sie kpɨ akɛɛnyɔŋpǝ eyi, wǝ́ pɨ lóo pwo kɛɛ kɛɛ akɛɛnyɔŋpǝ eyi lo wɨtukpǝ. Wǝ́ wɨputuputukpǝ wɨ ponu wuu wu tɨ wɨ kpii wǝ́ pɨ lóo pwo wǝ́ yǝ́ǝ yǝ pɨ láa tɛŋ onuŋ kɛɛpǝa akɛɛnyɔŋpǝ ata lǝǝ wɨtukpǝ. Oturu rɨkɨsa vǝ́nɨŋ mɨŋ ǝǝ e le sie wɨleyi wɨleyi paa wɔɔ kǝ́ pɨ láa kpɛŋ kpɨ wǝǝ, tuceŋ akpɛŋkǝ kɨceŋceŋ ǝǝ́ yáa kpɛŋ. Vǝ́nɨŋ mɨ a lae sie e le ce lö koŋwɨsa o lo tu wǝ́ ǝ lǝǝ laa lä fɛɛ sɨsiɛrɩ oturu e leh sie wɨtukpɨwe. Ée nyiŋ ofuŋyǝ o lóo koru ǝfɨ kpacaa esie wɨtukpǝ o lóo koru ǝfɨ ŋwaŋkʊʊ. <hesitation> ŋwaŋkʊwɔ kɨto enyipǝ pɨ lɨŋ taa pɨ ŋ sie mɨ wʊ wɔɔ, akɛɛpǝ, ofuripǝ pɨ lǝ́ǝ pǝ pɨ ŋ kɛɛlɩ kpɨ pɨ ŋ pɔɔlʊ rɨkɨsa mɨŋ kpacayǝ wǝɛ, wǝ́ e le nyiŋ fuŋwe kɨtɨrɨ kpɔkpɔrɔɔpii ǝ lǝ fɨ e le kpii ǝ́ǝ fu mɨ kɨkparɨkǝ a yaʊ ko anyɩŋ kɛɛ nɨŋ nyɩŋ fuŋwe. Mɨŋkɨsa oturu wɨ le pe wi oturu, la pa a lǝ́ǝ wo kpɨ lo wo kpɨ lo toolu ko akɛɛnyɔŋpǝǝyi mɨŋ wɨpakalapakalakpɨwe ko oturu wɨ le tie lä akpaakǝ, a wɨ le tie lö okurukǝ ko oturu wɨ lah kpaa a lah fa. Mɨŋ kɛɛnyɔŋpǝ ata le gbɨwe wɨŋkpɛ kaa oturu wɨ loh kuru wɨ lah kpaa a lah fa wǝǝ. Wǝ́ wɨ la kpaa la fa kpɨ ǝ lǝ pǝ lä nyarɨʊʊ óo toolu kpɨ. Mɨŋ ǝ lǝh pɨ atɛɛ kpɨ rɨ, paŋpa wɔɔ, áa tɛɛ kpɨ rɨ paŋpa, ée mɨ kpii naa mɨ sii kpɨ. Oturu lǝ fɨ bɔɔrǝ le sii kpɨ rɨ oŋuŋkɨwe oturu a lée kpii naa o lóo toomu naa rɨ kɨnɨŋkɨwe, kɨ wʊŋ kpaa Wǝ́ mɨŋ a lɨŋ yee mɨŋkɔɔwe wɔɔ, o lóo koru awʊrʊ kpɨ kɨ a mʊŋ kpɨ kɨ a mɨ fɛlɩ kpɨ kǝ ǝ fɨ ekpii rɨ ebidɔŋpǝ amaa rɨ okotokuyǝ ekpii cukuluʊ o toolu ǝ tɨnɨ. Rɨkɨsa rɨ wɨlǝ mǝrǝ wɔɔ, ŋkpɨ wɨtukpɨsa wǝ́ yáa nyɛɛ yɨ ŋ ko yɨ ŋ tɨɨ. Ǝ lǝ kǝ tɨɨ kpɨ wɨ le fuŋtuwe wɨ le pie sɨsiɛrɩ wɔɔ, áa pa toŋ e pe kpii naa o toŋ jiaŋkpɛrǝ a caa lä wɨrieŋkpɨsa. A la caa akʊmɛɛ sɨsiɛrɩ fwanyɩŋ, oturu e le ri. Wʊ ŋ kpɛɛ lä lɛrǝ wɨ ŋ ku lö okopii, o lóo koru eri wɨrieŋkpǝ mɨ ɖokoŋbirǝ ko oturu e lɨŋ pe yi e mɨ ri ŋɖɨ ɖiɔɔɖǝ ǝ lǝǝ kǝ tɨ e pe ri tɨrɛ mɨ ɖiɔɔrǝ a kpɛɛ kʊraa, wɨ lɨŋ yee lǝ̈ dutu ru ŋ tu, duturǝ ɖii wɨrieŋkpɨwe wɨ lǝmɨ nuru. Mɨŋ enyipǝ pɨ lo ko lä wɨtɛɛkpǝ pɨ ke ce lö koŋ amaa pɨ ko pɨ ko wo pɨ ka caŋ lǝ̈ osuirɛ pɨ ke yee lä cʊma, wɨrieŋkpǝ wɨ rii keeriwǝ pɨ la ǝ pɨ pɨ ŋ ri duturǝ ɖi wɨ láa kpɛɛ lɛrǝ wɨ lo ku nyii lo okopii ŋ nya kopii ŋ yee anɨnɛɛ sɨsiɛrɩ ŋ ku lǝ̈ rɨ lä atɛɛkǝ, kɨto wɔɔ, wɨrieŋkpǝ wɨ rii rɨ keeriwǝ wɨ lóo ku okopiyǝ.